אלעֻטְלַה אלְאֻסְבּוּעִיַה אֶלמִתְ׳אלִיַה עַנְדִי הִיֵא נְהַאר אֶלג׳ֻמְעַה מעַא דוּחוּל שַׁבַּאת, כּנְפִיק מעַא אֶצּבַּאח בּכּרִי וּנִמשִי נִתְקַּדַּא כּנְשֻׁם רִיחַת אֶלחְ'בְּז וּרִיחַה דִיַאל אֶלדַּאר וְהִיַא כּתְוַגֶּד אֶלשַׁבַּאת, כִּתְחַס בְּראסַכּ מֻרְתַאח וּרַאקִי, וּמעַא אֶלעַצְר נְכוּנוּ וְגֶ׳דְנַא כֻּלשי וּכנְבְּדַא נְחַס בֶּאלבַּרַכַּה וְהִיַא דַאחְלַה מעַא אֶלדּוּ דִיַאל אֶלשְׁמוּע, כּנְגְ׳לֶס מעַא אֶלעַאִלַה כּנְדְחַקוּ וּכנְעְ׳נִיוּ, כּנְחַס בּשי רַאחַה דַאִחְלִיַה מא כּנְלְקַּאהַאש טוּל אֶלְאֻסְבּוּע.